Ia, fômba han̈arahako maso zen̈y fandanian̈a ataoko an̈atin'ny fanjava araiky. Mila haiko zen̈y karakôry midriky ndreky zahavako koa zen̈y ny miboaka. Karà zen̈y. De arakaraka anten̈anten̈any amy zay zen̈y za manôratra raha handeha raha handeha raha ny raha nilàn̈a vôla zen̈y.